Jun klaux e kchuknik e chu rchapik k'eeb' rch'oqpi'l chee chemo ryo'qerqaj jun klaux ki'jnumrsik ri rtza'm chee pjoxqaj k'chi'ruk'jun kpoxqaj k'chi'ruk'ju pojb'al are'k'ri'kchuknik e xaq pojmoj si qa xtpojxik ruk'ju pojb'al kwaant qaztaj k'chi' kwaant tokstjik ri klaux no'j kchuknik chur e nuk'ik chu rchapik k'eeb' rxi'l chee are ri kirchkuj ri ri i e xtokstjik no'j si tpojxik.